طبعًا أكثر الأشياء اللي <hesitation> يعني تعجبني في الأفراد هي الصدق، الإحترام ،الكرم وكمان الإيجابية <hesitation> بحب أيضًا -ال- الناس ال <hesitation> المرنة عرفت كيف يعني <hesitation> القادرين على التكيف مع الظروف المتغيرة ،ويستجيبوا لها بشكل إيجابي مرة ، وكمان الوفاء، الوفاء ضروري جدا.